Ny fomba tsotra indrindra hanaovana lasopy an. Mividy legioma ianao an, afaka atao hoe ohatra hoe karaoty, selery, sy <hesitation> poaro, izay legioma tianao e! Dia avy eo an, rehefa voatetika ilay izy an, mampangotraka rano, asianao kioba Jumbo anatiny an, dia alefanao anatiny ilay ilay legioma. Andrahoinao rehefa masaka ilay izy vita ny lasopy!